د مرغیو څو ډولونه د کب نیولو لپاره په اوبو کې غوټه وهي. پدې کې کورمورانټ، پیلیکان، پفین، ګینټ، کنگ فشیر او اویسټر شامل دي. کورمورانټ د اوبو لاندې کبانو تعقیبولو لپاره پیژندل کیږي